Nati tá nrida kiti nridá, kiti kidati nráta nuti, no kinguihó fruta ki huté, xhikoduti diki palo dakudi initi xakudió xa'á kati tenuña'a poniiniti neña iti nruana nru xakaté, pero no natakate ku nguilí nra xhitati kivii yo'ó xakati tiempo capulin tiempo frutá, ti ihó tini no color tidá'a nani natí.